Fit- valo moa, valo e toeragna efa <noise> nipetrahako, de o Vangaindrano folo, folo tao, Farafangana fito tao, Tananarivo eny tao, i Fianarasoa raiky vo- ray vola, i Ambositra herignandro, i Mananjary roy herignandro, <noise> i Majunga herignandro, i Tamatavy herignandro.